أنا لو فتحت مطعم ح اركز على الوجبات السريعة والخفيفه الهيا بي <hesitation> بتمشي في السوق مابتقعد <hesitation> عندي وحتي لو قعدت هي حاجة مابتبوظ عندي بحيث انو ابيعا في اليوم التالي ف بركز علي الوجبات الخفيفة